Manahaky anizao ñy kolotsay a Etazonia añe:-Rozy ao samby karazany ro mifangarongaro, rozy mifotsy aminy ñy fahaleovan-teña ;manahaky anizay ñy fanaovan-drozy ñy raha kanto noho ñy fialam-boly ataon-drozy ao ;manahaky anizay ñy sary mihetsike noho ñy moziky ;misy koa ñy fomba fisakafoanan-drozy, manany ñy lilin-drozy manoka rozy ao lafa misakafo.